e nik'yaj <hesitation> q'a' rii' kib'ix chiran pi kaxtilan paneles solares nem reqla'n rimal e lara' <hesitation> kirtijt li q'a' kajpa' nik'yaj chek re pi taq jaay, e lara' kirnasaj riib' che li q'a' rel q'iij rel q'iij, lara' kajrita'an re qaqya't k'axk'aliil xaqara' qaqq'axajt li ostaj chipaam li wachuleew rimal lara' el q'a' rii' xu' li q'iij kirnasaj xaqara' e chaq'ab' kakojon e pi q'iij kanasaj chel q'iij ela' qas katrita'an re qast choom puwaq qatzatzan rimal iwet am che was qakoj li q'a' re pi taq jaay re k'o kib'ix chiran luz electrica, <noise> lara' choom kitzatz chi riij rimal qatajan renejeel iik' xaqara' aq'anaq rajaal.